لإنها حشرة مفيدة ، تخدم جهد منتج العسل اللي ، اللي الناس كلها تحبه وفوج هذا تعيش نظام مع باقي النحل، والواحدة عندها دور تحسها حياتها منظمة مليانة فايدة، وصحة، حتى جناحاتها صغيرة، لكنها تطير وتعطيني إحساس بالقوة والتحدي.